Undha na vita ʒshara ʒshari ndʒuka tang sin ʒɗa ngana ha hang kada hang kada na alan kan na kana vila ʒshara ʒshara hang ʒshang ʒsharaka ndʒuka tahangna hm ina ʒɗe fa wallai ina ʒɗai na ʒshor ka uʒshinha tange anda mu amala tange lu nda unɗha nda uẕshimha tang na pala golang nahange gul ane ko mbet undna hankaline ɗowula vila ɗawaɗwu hankalin na neche und ɗughwanga dadunda t’ ʒshor imangtang ndʒɗami na vita tanghima ʒɗa inama tang mina hun na ʒɗami vila aʒshari agolna uʒshinaɗana ina da ʒɗagitan duniya mna mi uʒshinhaɗana gawgla hange lagala hange <noise> napla vita ʒshara ʒshara kana kai nanafa. Ɗughwana gola na wallai ina t’ ʒɗagita anduniya fa vita nanghi marakwa marakwe kana nduʒshinhi ne nduʒshinhi ne gargla hange agha mihaha agha ʒshilha nahange kana vita shashang nana uma uma naya uma uma tagwal tsatsahand da maghaga datahang na na ʒde mamamama ma mama gol kone faravata uʒshinha ghana chipa avlagh ko ne faraghur ndaka uʒshinha ghana chip avla tang, dadu ne ɗaw ke mama ne ɗawki mawa skwa in shide agha ang daɗna agha arga maɗana golnana ina na na sai ʒduki na kada kada mudangib dadamang sapta da nghi uzinhaɗa <noise> sasna hang inana adiniya tange inana boko ngama ma sasna hang golfa gafgla hangfa kai ina da mogi na praka nguɗfunhuɗa ɗa eh na praka nguɗuʒunhuɗaɗa vita gole geh gaf gafgla vaya ngama na agolna na ka agol na uʒshinha ɗama akan kako. sap nana nda motine, sap nana nda handine sap nana eh nana madame golo eh nana doktand dakta ʒshibitiye golo eh nana na korl na nane na na nane nana na sapsa hange ah wane sapsaka aha enkene da jebmang davla dad ah ankene da yeb mang davla mam amava sharya amawa ama amam gurga maghiya mam nda dad agolna na chapamo anfala gulana hum iba na na <noise> ina kapa takaɗi dadamang kana an duniyana madʒava dʒalambaɗa thna gula nanunda da naghi fa hmin na kapa ina makaranta such ivahalana ngama na maʒavach na tan duniyana tamghina ha santunda da mogi paraka ngudfum huɗaɗuna vanana sartu fa vita dʒaratse ngama gulange mavlan dadamange adalciya yaying nduʒshinhayinge ma spanghiche ɗughwana ba inlan ʒshilanda daga dʒor mech ina tse uma tse nana seh nana uʒshinhaghma ʒuhang digwanawa markwa kaghga magan. <hesitation> <hesitation> wra dʒavache ina ɗugh wanawa chachahura hune sarata mogl makaranta ngama agha ɗakana gulange kada mihal ʒshorl dabanya kagha suka wahala damange nana da da inana yanda de tanghi dai ʒalambaɗ njana na gargnach nda sauran ʒshilha ama vatongshi nech njan unde na irin sam an ʒshulha nda va ghuch hangnu dan alan ʒshdka ghuche fa ala ʒshulhu kam ala wa alan ʒshilha shiɗ kam na ghuch kam ah muhahe kol nda halkal golna eh ʒshilha nganema ha hankala tange fa na kore korl kawai anba vaya bew kam kaha ina da maganai ʒala shide hapa da magana tache wallai ndara han kala marakw data hankala marakw navaya ryana na pla pla korl na michahe kafa nuhahe kaʒa yaɗ dai inagamagi sa’a ʒale hamdlillahi ina da kon kam nech kam na irin ʒshilhe snai nganu amba ko mbɗave da mɗavach va mbɗava bub baka ko kuma hawainiya ba kam nec kam tnghi kam dai dadamang kam da chachuwa adu’aɗ ko mana da umach ngama dai. Ko mana mihah kwandqeghe da sangatach ngama dai ma ʒsharach kimaɗa nda daraɗa nda chuhura magayang ngama na ma ʒshara che mithsa che mbitsatache nda uʒshinha yang ngama gulenge invla dadanyang ngama gulenge invla dadamang ikowa mogo ina ɗughwana an toba yinge neche takodi dadamang inunda na arik ene gol dʒavadʒa ʒalambagh thna golna thina kada golna da bagh ina mudakfa na sui sui vita susi kam na mutake da baghi un na sui agha neche na mbaɗe mbaɗch ma na unda gule sasnaka na ʒshore ʒshor ka ma na und gule sasnaka achuwa dadamang sasnaka achuwa dadamang achuwa dadamang tahopaɗ dadamangayang ngoma neche tawl kowa vita vanva che amvla ina dughwana ina da spangitach ndeche awivla ardʒkiya duniya nda lahira ndeche nda ch’huna ntobayang nda dadamang nda uʒshinhayinge navaye sa ɗave vila dʒavadʒi vaya kam ah alhamdulillahi kukda ba kdubuwa <hesitation> uhaɗna ma magata. Ma maga hang makaranta va yanda maga datahang ngana vila ha kwɓa eh maranta uʒanya labagh ɗakowama eh gwadlinfa <hesitation> na ɗusa gol dui na ɗusa ba kam <hesitation> ina ɗakana sai anhakal fa na ɗtsl vama ngana ina da mogl nchech bew kam navana ngana ma enjuka ɗakama kana na ɗuse gol jeb vaya bew kam na ʒshore ʒshor kana magayang magal vaya magal vaya magal vaya na vaya ngama uhangana anafgla dadamang vita gafgla hanye na nahang ngna ma da magangita hang inar ha anvla dadamang gulenge in da mogiyinge da spangita uhinhaying ngama ɗughana daspmahn uʒshinhayin ngama ɗughwana bila saspa yinge nda kor dad. Karoɓ dadamang kona mtuke mta mang na sasna dadamang ngama magamagyang kwakwamiyayang na vaya ngama na vane ɗowula undanda gileng chhuwakum lapiya ndeche kona in kene mtach na nda hankalin ngane da ʒshor ka na hankalin ngane da ʒshorka na ɗughwanm ngane da shor ka hankala ldʒa gulenge weda thaf weh da thaha nda ndaki givaɗa thahaɗnafa kam haɗu ga vila hankalagh kolinanu saide kwaranto alhamdullai tunda mantach kam <hesitation> hamdullai agol tob duk dada da korl mech vana gulang fa <noise> inarha bewa.